Toetra man̈okana hanan̈any elefan àby io, irô zen̈y misy raha araiky maventy be amin-drô in̈y. Organ̈y araiky karà ten̈any mahagaga raha zen̈y fôtiny irô afaka miain̈y, afaka mihin̈a, afaka migiaka, afaka mahare amy ny alalan'n̈y raha io. Aviô amin'zay irô zen̈y ten̈a anisan̈y man̈ana taily ndraiky havintesin̈a ten̈any faran̈y maventy, irô koa ten̈a maharitry amy ny taono hiain̈ana irô io.